عطلتنا يعني الوطنية تعتمد على المناسبات الرسمية مثل اليوم الوطني وعيد الأضحى وعيد الفطر، كل بلد يعني يحدد تواريخها حسب تقويمه، في السعودية مثلا اليوم الوطني يكو- يكون يوم ثلاثة وعشرين سبتمبر، ف <hesitation> إذا كنت تبغى تفاصيل عن عطلات معينة يعلمني راح أعلمك شلون تعرف وشلون تجدر توصل لهذي المعلومة.